सूर्याची किरणं म्हटली काय पहिली व्हिटॅमिन्स आणि टॅनिंग याद येता पण एक सनी डे म्हटल्यार बीचार वाचांग कसा दिसता, सूर्याची किरणं खूप गरजेची असतात झाडांग खातिर प्लस प्रत्येक जीव जांतुक खातिर सुध्हा। जगपाक खातिर सूर्याची किरणं खूप गरजेची समज तींं न्हा झाल्यार यो जग सोपटलो यो जग नस्तलो, सूर्य खातिर आमका खूप काय मेता सोलर ऊर्जा सुधा सूर्याच्या किरणांग पसूनांत मेता।